Kalo menurut sa, hewan yang menjijikkan itu kecoak deng tikus. Kenapa saya bilang dong menjijikkan, <laughs> karena pertama dong pu tempat tinggal itu kalo tidak di got-got ato tidak di, kalo trada di kaya tempat yang basah begitu. Trus <hesitation> kalo dong tinggal di got su pastinya macam ada sampah-sampah, trus banyak kuman begitu, jadi menurut sa kaya menjijikkan saja begitu. Trus selain itu juga kaya dong <hesitation> kalo untuk tandakan, kalo yang sa tahu tu kaya tikus, tikus untuk tandakan da du tempat yang su perna de pergi ato cari makan disitu, dia akan kincing atau berak disitu, jadi menurut sa itu juga menjijikkan untuk hewan yang, maksudnya kaya bagi sa menjijikkan tu itu, kaya berak, berak sembarangan. <laughs> Oh, deng, aduh, kalo kucing ini sebenarnya tra terlalu sih, tapi sa lumayan ini juga, kaya mungkin sensitif dengan dia punya ini e, bulu-bulu begitu, kaya yang copot-copot. Anjing juga tapi kalo <laughs> anjing sa masih bisa ini, tapi kalo kucing. Kucing yang sa tra bisa. Tapi kalau kecoak, kecoak yang tadi sa bilang ini juga itu karena selain de pu bau, maksudnya bau, de punya bau, bau kecoak itu yang bikin kaya tidak enak begitu, terus da juga sama kayak <hesitation> tikus ni. Selain itu kecoak juga kaya kalau da bertelur itu, de bertelur di tempat yang de su, misalkan kaya di tempat yang penuh deng barang-barang atau kotor-kotor begitu itu biasa da bertelur di situ. Trus da pu tempat <hesitation> cari makan deng main juga tuh di got-got, pokoknya parit-parit begitu lah ato tidak di, paling sering sih kalau di rumah-rumah gitu kayak di kamar mandi di da punya tempat pembuangan begitu.